Komun somi na utur ale <hesitation> putor, putor ansie e tomoive, putor <hesitation> ansier mani me in e ke, putor ane psik ane geman ane mabek ano manga me tor, ano manga toso li bung uluta au den lu, ano man sore li, ano mansi kaplo sier. E putor ana birbir yota ringo ma <hesitation> yo toroi. Putor ano manga me in eke ano mani tanso lo bung huluta, ano mami me tor ane geman ane psik ane mabek ane mai nge, ta ringo ma yo tere utor ana birbir, orait, sona mung kone mep ka non sopu kone, o ya nepka non o ne blik aron au ne nepka non ke mo lek o ke, mo pu va mana lem mo pual ke birbir tison utor toro ke, ke long ma putor anga kone son pi mo tita utor va putor andi ke long ma Manga tona ge ke tina kata mui mo ringo madi ke polsie mene di kelong ke polsie mene di. Tina mo ringo ma di mani ta mung komun komun, ta vanging va sier o ta utor toro sirer o tamung mo him sier o, nepka non ena ma siam lo neblik anon. Anga ike sene mung kone molong e utor birbir nepka non ena ma, siam lo puka si son pi to ke, ke gona lulie horek ana tita utor va putor andi ke tutor modi va putor andi buop sia lo puasi son pi ke toke kona ike tonga de di nama. Mepka mone long e utor birbir soma igo lo bung kina ro me utor va nang ke nema ble keka ringom tom ke radel komu talo vatono ni mepur ke radel aun toro nsal moma tol ta utor va putor andi mo ta mung mo lung mo ke ngol angke kese ringom tom siam ke tua ma. Ike long ena pe ke po ngom tom ma hana na, sene mung kone mo ho pe ke ngom tom ma. Tina ta utor mori tar mun to bike ta mung kone taso menenga mepka nga lon <hesitation> nsalung mon, ike long ma ike muntuan mani ni ta utor komun komun ma <noise> ko seme po pelto ke mepka ron ena ma ko ike sene long nang ke nema mo i viu bla nema lo nsal a ho lume o puang ke tita roie nama. Kese me ringom tom tere heutor birbir, alo nepka non ne blik ano yo ta va anga mo rien siam lo ne blik anon, siam. Ko nepka non nema tansi nema ma, em puanga me pur ana ma ne utor kese me ringom to tene eutor mo ike seme ringom tom toro horek mo ike na tutor mo di va puandi buap, mo tina somo ringo madi tono ke. Son soke mo va so mung kone o baranga me utor va putor ansier. Iterbi kena kamoi mo tots so nau. Sene kung kung kone san <hesitation> na bung pero mene nga mo inie son nani mene ke long vanem <hesitation> ta ringomadi toro, toro ke anga ike na ringom ma ke toro putor andi. Puanga mepur ena ma so siam ne mamsie si pinde ke. Koti son mung kone o sesa utor va putor ansier komun komun, barana ringom tam. Sompu munto sier komia min tita ye deltu aunia li mo to pua na mo habor bale na o mo karavek aun ni te ta soke barang son mun to sier vanem ringom tan toro putor ansier. Orait nena vakoti anga ne to puana, tika mo to puan na, vanem puana, ke nigo make toro putor andi. Mo va ko die nema anga de to puana, song kuam kese mung todi, kone ke rikiling tima titonia lo vatono na ma putor andi ni komun komun tita mung komun komun em putor anga. Puanga toro ne ringo madi tere e utor koto, nena ta va komia ma. Kese so yo barani, kone va e putor yo ta long, nelong anga yo me long e eutor. Putor depuk sere na role komun nanga sona roie komun na koyo komun sone na vamuoeti komun per putor denan ena ma yo ta toni. Ma yo ta long putor ena ma. Yo kame ne kil kil gen e utor, utor siam, sene na podenan na po horo na po horom nde tu putor denan, ta uma putor ena ma. Siam morik sona utor va putor angke mo ke, siam mo nia ma.